افضل انو أمتلك قوة بدنية خارقة اكثغ مما انو عندي القدرة عالتحكم بالطقس، لان الطقس حلاتو بتغيراتو الفجائية ، ومن تكون عندي قوة بدنية خارقة صحيا اكون مرتاح ونفسيا اكون سعيد